نعم الفن يحسن بشكل كبير، أولا يعزز الإبداع والتفكير النقدى بين الناس، أنه يفتح <hesitation> أبواب للتعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة مختلفة، أ-الفن ي-يوحد الناس سواء كانوا فنانين أو جمهور و يخلق مساحة للحوار وتبادل الثقافات ويعكس هوية المجتمع وتاريخه.